mau, eek um memang eek um rah yaat mawang yaat abin erat lem ciek um sieng eek um mai skolah, pelpat lem skolah wan kerja, pi wan kerja um memang wan keluarga wan keluarga memang wan waris anak sempuen eek lem siew hnai.

Noknen nok berkhasiat nok nan vitamin kokdut cukup vitamin wan brul arai,, mesti arai man sayur(ret), man buah(weii) ngan mirop pei laang lok-lok.

Amei enoi nei, aa.. am amei met-met sin aa..em’lei non adin yeh em’lei barang lem a’weng met, met aa.. kad amei enoi. Nonah gayak lun enoi

aa radio nok weik la'an ek ianah aa lem ayok ayok menani menani nok maon maon nah aa menani menani maon on lun aa mral tam alam, mau

Ah..mesti arai wan ah… si ‘ buku madei lem ayo ukum lem ayo a’daat dong lem panet panet ah… negara arai

Lo' naan sape' nok wei' laan ek aaa lem budaya lun Saban nai lo' naan-naan sape', mung-munglah wei' laan ek. Mung-mung naan sape' nah wei'-wei laan ek mun-mung aaa

Bul nok an eek aa wei la'an mlung ialah bul mitam bul sa' sa', sa' sa' lem UM lem tat arai mat yeh

Memang kerajaan plabi' wei, a wan' bangsa', wan' kampung, wan' Negara arai abin deh selalu aro' program nok wei nok arap mrai aa pendapat nok wei na'rai mluen lem luen na'rai wan' tana' nai. Deh parap tolong arai ko'duet mrai eletrik aro um arai parap aa nan cahaya nonoh tah ko'duet klinik, airport, nah kemudahan kemudahan nok wei kerajaan mrai na'rai.

Nlek am ek lek, am ek lek non, reet lek arai pah abin dong hmak arai pah.am arai lek

um um se.. selebriti ngan bintang filem nok wei laan eek ialah um... P. Ramlee.. [um]..lem..lem.. anok nah P.Ramlee, Salomaa...nah mung mung lah, um.. lok lok ma' nkan lah lok lagi seleb.. selebriti nok nkan

Telefon nok an ek mat nai, wei pipi nai siing lem pulung, lem apart ngai parab tah nai, nah si an amai lak kap nnoi ai

Iih am ek leh' anok nah' nonoh nah. Abin dong hmah arai pah, am arai leh' anok mah' nonoh nah ngan lun. Non nah ngai.

Lou deu nai lok nok an arai nal.lok nok an nal lem lun arai

Lem ayoq langoi non nah yi. Lem arai anak alam, Wei tooh arai langoi-langoi reem. Wei le’ eek nai langoi abei. Et le’ eek papah langoi an si ceh nah

Ek wei' laan mlung bul patau aaa bul, bul, hmu, dan bul non sajalah. Macam-macam bul nok wei' laan ek. Salah satunya bul patau no noh dut

kai arai lak tetap wei ahaeng wei arai jaga aa man arai, dip arai, mai aa nok an arai, wei jeie' alak senaman aa mai non piye non piye nah cara arai aa ke'ra ma'eu kesihatan arai ngan wei supaya arai am mlai lak kena et nok mlai lak tapet wan arai

Loe' kerja nok ncet an ai. um contoh kerja kerja nok melibatkan um arai nnau la' kira nonoh dduet um abei um nonoh nyeh.

Maya' hnau ek anok nan ek aa nyel, baru-baru o lem zaman moden nai yah aa si teknologi an deh manah A I deh aa ek kira, kira memang nah aa kira kecanggihan kompoter aro' lun lah', aa pahat a' yah si gayah robot leh' yah nyel hmeu tam, leh yah jawab hmeu' tam, jadi dei' nah arai kira, kira irat si tehnologi ai pel ah eu ileh lun pah, jadi yok mai mlai nah cara-cara tam kap aa non aa padei' nok wei irat si noknah.

Aaa rah maksud teknologi noknai tapi untuk non adin aaa aa yang paling penting ialah non telepon nonoh dut. Yang gunah sekarang nai.

Non si' male' nai. Male' lemmale kah? Ko'duet biasa ko'duet lun nkan dei tah luen lemmale' lem aweeng tam ngai we. Am eek le' non elong male nai. Kan lemmale' nai ngai.

Selalu amai madei aa mrai aa wei ndeh nok adiu ngai aa harap deh wei wei aheeng. Nonoh dut.

There are many single children in our village there. Some come down to Miri to look for work, some build houses in the village

uui pelpat arai lem siu ma tau dei abin arai pi lun mral nai pelpat ngan anak arai dung arai nai ai lak laeu lak man arai neh pelpat arai nai hrem

Madei' ek wan lun ngan, wan toyang, wan anak nok adiu erat ngan arai nok mai dong lem aweng adiu, harap cem harap deh wei' leh' mlun, mlun ngan wei' wei' aa maya nok an leun, mesti hormat leun, maya' hmeu' leun, am arai aaa beltah belta yat, dan mesti arai maya' nok an leun nsuk aro'. Nga' arai am wei' leh' maya' madei arai ngan terang, madei' arai am parap.

Kai arai anak alam, hnan Taman arai, pun arai kah, nan arai Miton ma' Wei le' arai hran we..deh madei..

lek eek kai arai mau.. dong hma ru' nan nok an arai, wei dong arai hma abei, abei kai am nok an arai pa, aa wei tah arai dong luwal ma' aro' nok on ka, kebun ka, kerja non ka, aro' anok pana arai la

kai arai lak aa nyel hmeu Sa'ban memang yeh aa mlai abei kai arai aa mayak yeh ta'eu ta'eu aa im lamut yeh kan hmeu lunkan jadi kai arai lak belajar hmeu lun kai pun aa belajar yeh mung mung supaya yeh am pelamut

Teknologi nok on eek nau parap maceng lun arai, kalah yang prap maceng lun arai

aaa teknologi yang aaa weik ialah yang parap ek wan ialah aa contoh telepon mesti neh wajib nan aa sentiasa dong erang amei lah aa

Enleh sipah nan arai lah' pro' nen non si an cem naan pro' nah yi, am tah ek leh' mengerti nok nah mau kai pro', pro lun pindah hmeu melayoh' dei hran we, Kai pindah, pro' pro' mai bandallah.

Kai arai lah' nal, kai arai lah mileh nyen-nyen lun maon mai lem siu hnai lo eu nok' aaa tabah, lo' tah nok kurang ai jadi pah nok sesuai ai perlu yah an waris n maeu sing lem siu' hnai.

Anok nok on tam bou kudut non pun yah long deu ka yah non Ka Sinai ngai menang arai lah

nyen non si an ceh manah nah'.

"aa""nhau eek' si wei yeh ngan et'mat teknologi yeh nah nan teh wei yeh nan tah et yeh."

Eek nteu aa ligit lang lang lue' aa jutan enam, la' jadi jutan enam eek. Nah si' eek impian lem sieu anak eek tau.

um si nan eek lang lang wei laan ee um nah adin yeh Delina nah eek enah pah. Ndeh ceh am nyel yeh au' au'.

Tei. Tei papah nah ayok e'pup lem nan arai dong, kuk dut e'pup lem nan ceim ngai tah yeh hran wea? Pahat lak tam nai.dei sik dunia tam pah.

Negara negara amai si negara nok wei' aaa dei' nah rat neh endei nah lun meleh negara amai jadi negara nok wei' nah negara kira nok wei' nah aaa lem nonoh dut lah

Ek lak masiu bie maak, un bei, awit jahap an goreng ngan wei beh, nonoh dut an ek masiu

Aaa lem banyak-banyak aaa teknologi nok an pakai nai ialah aaa yang ek am bingung aaa contoh seperti adovino nonoh 'dut

mu'un um dagang um lem negala amai memang um ncet nah plabi ncet abin non teknologi nok plabi bel'ta', jadi aa dagang yah memang um su um susah nah wan amai

Emah lak nok pi pelabi amai bayal sin pakai ligit keltas.

lem mhung lun lok mesti arai wei' aaa wei lek aaa layan lun aaa hmeu nok wei an arai mrai lun aaa mrai lun man biwel biwel supaya deh am pa'au

What are you talking about? Bag? What did your parents say? Old people used to say bag, right elbow- elbow bag, he said. Their goal elbow and their male elbow

Ipup lem nan amai dong siknah weik ya biru, aa kai siu weik memang biru lah, kai siu ai et memang ipup am weik memang ipup am mawan, langet am mawan

Nyien suk aa…si’ lang-lang wei laan yeh lah tatoq-tatoq, puut aa.. non breu mai aa… erat dueng ayeu tatoq mai lem pei, puun, mai selanot. Nonoh duet

Nyen anak anak lem noi nai pi nyen bol deh ma nyen bol lun adek’ adek’ eii pun pun nai nah nyeh am nok kan

Lem bayal bil telepon bimbit arai.. aa arai jimatlah aa arai sendiri weik lek papah dut arai lak jimat aa.. supaya bil telepon arai am beltak

ouu.. padei nok wei laan eek ai, goro madei arai si pelajaran pelajaran aaa ngan memang dei si' lak nan arai ah, lak apan arai jadi kerja arai pi nai pi nah laan arai wae

Mau tam aro' aa uji wan anak anak nok adik maya aaa pengertian deh deh, am tah tam aro' yah encet, supaya deh parap jawab soalan soalan nok irai tam wan deh.

Hnau ek memang lem lun tam nai, kai lun tam briing wan tana nai, memang tam pelpat nah Tuhan laeu lun tam nai kai lun tam briing wan tana